أفضل المتاحف الفنية استمتع فيها؛ لإنها تعكس ثقافات مختلفة، وتعطيك فرصة تشوف ابداعات الفنانين ،كل لوحة تحكي قصة وتخليك تتأمل، وتفكر في المشاعر ،والأفكار اللي وراها.